Lloje t’mobiljeve jon, kauçat, tavolinat, karrikat, mbulesat e shtratave, shtrati i fjetjes, dysheku, komodat, televizori <hesitation> piktura e ndryshme, karrikat e kuzhinës, nxemjet, jastakt.